Lugwe wulpi tulli hwol tuk go yekɗe, kume wulpi nikɗa yek ba̱ka̱ ngiɓi na̱ nge sogos ka da̱n ɗe ma̱n hwol tuk. Ama kume wulpi nikɗa yek ka̱ ngiɓi na̱ nge go hwol tuk gwa a njika̱n so. Ilgwe ɗe pa mbun mani go yekɗe, lu tlo wu go kume kiwo ma̱n wulpi ke ki go, pa̱l ilgwe ɗe kokko <hesitation> a wuli ɗe i lalai wani pa̱l hwa wul, ma̱lge pa̱l ilgwe ɗe pa wo mbun wu, yekɗe wulti hwol tuk ga̱ wulpi. Kume hak wulpi nikɗa mus lugwe go na̱kgwe a dla̱m a da̱ka wu, mbala̱n a lami ɗe li ka̱lu gwe ɗe pawa ka̱ niwu. Kokko a lami ɗe ta̱s kum yal gwa ko ta̱s ta̱nki <hesitation> ta̱s yenki. To yek laki wulpi wo hwa wul ka̱n. A lwisi gon wo yek ka wulu <hesitation> ni hwaɓi so. La̱shi na̱t hwaɓi gwas yekɗe, ngotisi mago ka̱ nge ten hw tantu so. Kume nge ten hwa tantu mawu ka̱ koɓi na̱ nali ten hwa tantu so. Ka̱ mbi wu yek ka̱ pali ka̱ na̱ma ta tlak wul wuljon. Ka̱ haɗa gaa suk ma̱jwe ɗe pa wo ba̱ hwa tantu ka̱n sa̱ kopti wu so, asa̱ tlo mbala̱n asa̱ yemisi wul ka. To kaga wulpi gwa tullik hwol tuk so. Kume ka̱ na hwol tul <hesitation> dla̱mti hwol tuk ga̱ ten dii atl go kume ka̱ ma̱sh wu go nuka̱n ani gwi. Ilgwe ka̱ kami mbala̱n ka̱ co mas ilgwe ka̱ na̱ma yenti go, nya a nya a kamisi ilgon gwasa̱n. Yek laki wulpi wo wul howl tuki, wulpi wo hwa wul ka̱n ie kume hal ma̱ man kopti na̱ nali wu. Ka̱ ngo wulpi wu aka̱ tlosi ten hwa tantu. Kume ka̱ mbi wulpi pa̱l igon ɗe pa wo mbun mani wu na̱ na̱li. Yekɗe hwa tantu ye, na̱k ka̱n gwe a dla̱m wu. Mas kangwe pi wu lu tlo wugo ka mbi ma̱lgwe ilgon ni̱ɗɗa̱ so. Kume ilgon niɗɗa̱ sogo nika̱n ta pi ata̱ mbi gwi. Tet tn ki si ka̱n. Ma̱lgon wo wulpi ɓalit ɗa̱ go ata̱ wul ai ai nya ka̱ ba̱la̱nni, ba̱ ma̱lgon ka̱ ba̱la̱b so, ba pa̱l ilgwe a lami wu na̱ nali. To ama ɓo dami, kumde hal ka̱ wule nya ka̱ ba̱li go to, nya ba̱lki ɗe ta̱k pa̱l hwa wul na̱ nali ka̱n. Ba wai nya ba̱lki ɗe ta̱k pa̱l koyekke byasi hwaɓi a a byasi wu, a a byasi wo ni daidai so ba̱k pa̱l byasi so, pa̱l hwaɓi, kume ka̱ pa̱l hwaɓi go wulpi a pa̱lik hwol tuki ie. Wulpi a wulik hwol tuki. Ase go kume kapsi ga̱lla ma̱n asa̱n ɗe wupsi nikɗa̱ s owu na̱ wulpi ka̱n ka wuli. Hwa lubi na̱ɗɗa̱ sogo na̱wulpi ka̱n ka wuli. Wulpi tulli hwol tuki, wulpi wo hwa wul ka̱n. Kota̱ wul ga̱ɓa ga̱n ɗe asa̱ zi ten ka̱n wu se na̱ wulpi. Kume wulpi nikɗa̱ sogo ka mani so. Wulpi nikɗa̱ sogo ka mbi so. Wulpi nikɗa̱ sogo nuka̱n ka da̱mi. To wulpi wo tulli hwol tuki. Se ko ga̱ɓa gwe ana dla̱mti go yekke wulpi wo <hesitation> ka̱ mbi wo go aka̱ tlosi ten hwa tantu. Ba̱k pa̱l byas wul na̱ nali so. Kume ka̱ pa̱l byas wul na̱ nali wu ki mago ka kul gasi gon. Domin ka̱ ni cikin da̱nti gwa ka kumiwo wulpi na ta pakti. Ase go ka̱ kan ge njet ka̱li wu go a paki ka. Ayo go wutu ci ka̱ti ga̱n ka tliwu mota <hesitation> gwa nda. To ama mus nuka̱n a da̱nga lita̱. Ama wulpi wo wulpi wul hwol tuki ɗe hal kume ka̱ lami hwol tuk gaa gwa wu. Ka̱ mbi wulpi wugo pa̱l ilgwe pa̱ kamata wu. Pa̱l ilgwe mbun wu na̱ nali. Kume ka̱ pa̱l hwa wul na̱ nali wu, ka- ka- ka- ka- mbi hwa. Ki mago ka mbi hwa wul, ka kum hwol tuk ie. Hwol tuk ɗe pa wulik go a ɓatlik mus ilgwe ɗe ka̱ na̱mi ngoti wu. To ta̱ nya ziini an.